ŋ Bɔŋ vɔdǝ we wɔɔ wǝ́ e kpii wǝǝ asɛ a mɨ nyɩ ɩ mɨ lä wɛ lë a mɨ pɔrʊ lö yupurǝ wǝǝ sooso kǝ́ wǝ́ née yee kɨ ŋ́ nya lǝmɨ mɨ famii wɨ lǝ́ǝ lǝ nɛ soosoo oturu lë e kpii o mj pwo lö Worokoe. Rɛ lɨŋ koru e kpii kɨ turu laa lǝǝ wɨ ri mɨ wǝǝ me ŋ cii wǝǝ.